nde waɗi mi meɗaayi yahaaki leydi Australiya, amma mi nanaa un wiyi e ledi e wodi fewɗum yimbe e ngaato cocije, e wodi dina ɗuɗɗe, be jinnaake e dinaaji, raa nyamunda boɗɗum.